ദ്രുമ്സ് പന്നഗ ഏന്കോന്ജി ദദന ക്രേജി ഐത ദ്വനി, ഓന്ജി മേഛുഗേദ ഛലനേനു ഹോജപോഉന്ദു। ദ്രുമ്സ്നു ബാരിസനഗ ഐത ബേഅത്സിലു മനസിഗു ബുക ദേഹ ഗുന്ജി ഉത്സഹനു കോര്പുലു। ദ്രുമ്സ്നു ബാരിസവുനയേ, ദ്രുമ്സ്നു ബാരിസവുന മുലക ഐദ ഇപുനന്ഛിതന അനിസികേനു, ഓന്ജി വേദികേദ മിത് മുലക നമകു തിലിസാബേ। ഇന്ഛ മല്പുനൈര്ദു, ജിവനദു ഇപുനന്ഛിതന സന്ഗിതദ മിതുപുന പ്രിതി ഉത്തപദിസഓലി।